Rayuwa la a ah wo ewu ma ososai ibi are la ba ña bmi, kama ame uwuhi are wo iyi ekhpefin laha, amba konemi, me tsotigba, omba konemi me kye onyre, omba konemi metsi engla, ba sai lele me hwo madubi ayi mbo, uhwi la madubi ai mbo, me tsi englambo lakpo me ewu uhwi, ahh ongre mbo kplakyen aba ba nwo kyen ongre uhwi, ongrelo mbo nwo ka kyen gbu mbo nga mbo, adga awo oshye eka omba kone ba gi wo akola mbo, so, bmyeyi, alagore aze mbo omba ba gi wo moanwyefifi kowene ekpla ñaa gi ka gi ri, nwo ka ishi mbo nwo ri, nwo yi ombañaa mbo nwo ri algo ah chuchku angba okhpo, okhpokyen mbo nwo ri algo uwihi ma angba fote kpo gi ke ri algo mbo gambo kaga la wo ewu amoi ma mbo nwo sa ri shuga mbo ma ekpla la wo shuga, ma nwo shru ri lombo amma amba ba gi wo kola gi ekplañaa mbo duka, lalaran, lala noo, gi tso duka gi ri amma uwuhi ala me ka shuga manwo ri mbo ala mota engrema mbo agreshri nwo ku ri mbo, ahh aze mbo ma shra ri ehren aglubro mbo, nwo shro ri ehren sekhpa mbo a nwo shro ri carbohydrate greshri, anwo ri algo he kaza, anwo ri ahe kaza <hesitation> duka ohi ombyeyi la ahri ahe alo aba duka omba ba gi iwo kola mii, giri ekplañaa mbo duka nga nwo ri mbo, nwo koka laka kpo nwo ewu ekplakyen mbo, amma ahba lo uwuhi abmi mbo. Eghba lo ba bmyeyi nga la sa nwo dzu ambaze nwo ka a bp gno omba ze ma vru agre angye, ombo chuku engre gno rfi greshri, omba ma shuga sa gre high, ma chuku eshimbo nwo ri eh algo he kaza nwo ri ahi kaza duka ahi lo mvye obmyeyi la shri damuwa aka ghba sosai so, ekpla me yi kena owo ba baa are bmyeyi ah ari me tuna omba ba gi ebmyeyi moakola are la zgi mumuami aba mbo, komi nisa la ambo nwo ba ka ña tsipu. Uwuhi sai are aba susku kala anwo aha, aba nga nwo zhin anyi ngi aba mo ayi aba amo ayi ngi amo, nwo shru zhin okan aze ba wo susku kala nwo gigi lo ambo ayi gno aka mbo ahi lo duka obmyeyi lo kuma asa ah ambaze nwo, aga nwo obo akplakyen huhwi nwo ba lu nwo ba gresonye ah gi vu amma zga ishri ambo. Ega nwo ba klo gba uhwi mo ba zhin nwo lu la ishi ngi mbi nwo ba gresonyre ekpla moalu gu kokuma ekpla gno kpo, nwo lu lo daa arekyen nwo dzu nwo ka, nwoba arekyen sa tno nwo aga La blu asku esson duka, duka abmyeyi ngi ashri hi lo aba duka, obmyeyi kuma la sa ada ri ambaze ah a rikichi, nwo ka nwo ba lu ekpla, ambla nga nwo shro lu ohwo ndudmu duka ahi lo mvye obmyeyi ngi shri ahi. lo aba duka nwo ambaze egba gno yi. ambo nwo lu lo nga nnwo shru blukun shru o bmyre lo, o bmyre lo bmyre lo la duka obyre nyi asi hi lo aba duka, obmyre kuma la sa kuma da a moarewhi ma fulbi a don, nwo, sko rayuwa ba ubmihi zga egiyi maybe nwo bmyeyi nnga nwo, amma obmyeyi he lo kuma owo ba nwo sko rayuwa ba ubmihi zga egiyi maybe nwo bmyeyi nga nwosiisi ko shan akpro ko nwo klo egba la ozhen mbo la sa da moarewhi rena anwo, obyeyi hi lo la kbo da nwo rike eshri dzadzi, rike dzadzi nwo rike eshri gno dzadzi eka eghba gno sha mboo la sa da moarewhi a fulbi ada nwo, nwozi ozhen mbo nwo ka moarewhi ashko nwo, maa agba baba. ma shko nwo ehuku eshi mbo mo ka obmyeyi kala nwo, so, obyeyi lo ambaze eh la kloba nwo klo egba dzadzi, la klo ba nwo <hesitation> ufu evgo ama berkete mbo fu evgo ahe fu avgo ahe, la sa da moarewhi arena nwo la sa da moarewhi aka kama ah ndakhpo a la ma fulbidi mbo so, obmyeyi laa. a kpohwo sosai owo ba nwo akula kala eshri bono nwo mii dzii dzadzi ngi, moarewhi fulbi ngi, moarewhi atsa nwo atsaa mbo, moarewhi aklo egba gn o babi mbo chuku eshi mbo owoba nwo dzu daidai mbo kasai moala bmyeyi uhwi mo lu ma mo ari embga ma gresonyre cewa mo kola mbo mo ri embga mbo, mokola mbo ri embga ah lele ba sai are bmyeyi nyi mbo, anma chuku adzudzu gno nwo hwo anyu amee, nwo lu tsu ahe nwo lu tsu ame, la ba sa da moarewhi hi ashan akpro mbo hwo nwo ekpla gno kpo mbombo ma nwokpo lo, ekpla gno lu mbombo ma nwo ulu lo, obmyeyi maisama tuna moadigi ala zgi ehwren ma mi ba ri embga aze kuma ka wola embga la ma mbo ehwren gna zgi kawaiasa nga da da moa zu ña mari embga aze kuma ajge gna wa nwo bmyeyi nga nwo sko eshin gno ta amii ami gno walo he kuma la ba sa nga moarewhi aka la ulbi mbo, ekplo kpombombo ma lu ma nwo kpo klo egba mbo e rishin seni duka ohi lo duka.